ग्रीन कलर मुनजे हरवो किवा पोपटी रंग। योह कलर आमका सगळ्याक बगपाक मेइता झाडांग खातीर। या कलर चे कपडे खास करून साडी दिविक बी घालतात। योह रंग शुभ आसो मंतात। या रंगाची खासियत अशी की योह रंग कोणाकाय सूट जात्ता।